Tal_talla ai unidanga fili Inin karamido kulu gemila ai talla unadanga jilili tallo gon gurili Inin karamido tal_talla uwalin kilka shongirin wakta meni kharin wakta tarin karamido ai gurili talla aig unisanaya digita gurili maleruni yomeka kuni talla unidangsu ai talla unidangs.